سنګاپور له خپلې جغرافیایي موقعیت څخه ګټه پورته کړه او په نړیواله کچه یې د لوژیستیک، مالي خدمتونو، او ټیکنالوژۍ د مرکز په توګه ځان پیژندلی. دغه هېواد د ټیکنالوژۍ نوې نوښتونه او لوړ کاري ځواک سره یو له پرمختللو هېوادونو په توګه ګڼل کېږي.